Lafa gny voro handeha hifindra toera fipe- hipetrahany vaovao, mihinan-kany maro ii. La voky amizay ii, mandeha miaraky maro rozy. Rozy maro reny lafa miaraky, tsy mijanojano laha tsy mahita rano. Le amy misy rano amizay mila minondrano, bakeo mihinan-kany, la miaraky mitily ndraiky jusque iaviandrozy amy ze toera ifindrandrozy any.